So a waɗɗike negesoo fuf pedal gootal ngal pawataa koyngal maa ñaamal ngal ñoƴƴa, ndeen kaa njokkinaa hen darannde wootere nanal ngal. Hinnoo aɗa peda peda peda yaade aɗe ƴeewa yeeso maaɗa, fati ƴeewa tiinde maaɗa. Tiiɗaa e gidoo oo du faa tekka. <hesitation> Non watta donnirgol negesoo kaa wayi.